قلم په هغه کې د ځاي په ځای شوي ا رنګ مم په استفادې سره د سطحو یا هم د کاغذ په مخ د خط ایست استلو لپاره کارول کیګي.